Heɓde cuuɗi hannde hannde ɗii ɓuri, pasee ɗi ŋarɗuɗi, paraaɗii. Mahdiiji lobbi ana ngaɗee. Hannde <hesitation> hono majjun kaa yafaa. Hannde saa ƴeewii cuuɗi yogaaji, <laughs> galleeji yogaaji, a miilan ɗun mahdiiji alijanna mbiyataa. Wallaahi.